جارو اک سادھرن پرنتو بہت ہی لابھدائک اک سادھرن ہے۔ جو گھراں دفتران اتے ہور تھاواں نوں صاف کرنے لئی ورتیا۔ جاندا ہے اس نوں وکھ وکھ قسمان دے ریشے جاں تیمان نال۔ بنایا جاندا ہے جو اک جھنڈے نال جڑے ہوندے ہن جارو دے۔ ریشے جاں تیمان مضبوط اتے لچکیلے ہوندے ہن جو توڑ اتے۔ کوڑے نوں اکٹھا کرنے وچ مدد کردے ہن جارو نوں ہتھ۔ فڑ کے فرش تے ہلکا دباؤ دے کے سامنے نال کسیا۔ جاندا ہے جارو دے ورتوں کار نے ہولی ہولی اس نوں اگے۔ ول ٹکنا ہوندا ہے۔